Yo'q hammasi o'z vaqtida bo'lishini hohlayman. Nonushta nonushta vaqtida, kechki ovqat kechki ovqat paytida. Chunki bular o'zgarsa insonning sog'liq bo'yicha balansi ham o'zgaradi.